Okugira amagara nikikira okutunga eseete okafa kandi amagara ga- waaba nigo otungire, noogatunga n'ezo seete ozi- ozibone omu bwire aha <hesitation> niimanyisa waatunga eseete zika ekahwa juba noofuka konka waatunga obwire noomara ogira amaani g'okuteekateekyera byona ebyorikuba nookora.